Du ta kuali kuali jan tá, ta janchi konrexi tele ta kastonri xinxi anria natoan davaxichita vichita ho control ta xana ta ho o on. mi telejan nixa nixai kachai katabinri tá, xa natoán tavixita xahona kastonri xinxi, anria koa kaxí ña ho o on. ña natón tele jan, anria danravachia ta oxa tatuxi tá no'on kokenchi telejan nana nokava ta tavia xajan tá ho o on. kaston nri xinxi anria kaxhí.